انا احب انه افطر <hesitation> زبادي مع التمر رطب ومع بذور شيا يكون منقوعة من قبلها بليلة <hesitation> عشان تكون امتصت السوائل. هذا فطوري المثالي، خفيف على المعدة، اللي يخلي الشهية مفتوحة، وكمان لذيذ يعني بعد كل هذي المميزات لذيذ.